Chaɗɗa kan mushi ne weh ko chiki, mushi kar wani jori ɗin nin chacka kijimo ƙan ii ƙan per ɓi ma wehƙo chicki mushi, ne weh ko chicki loko shi shene weƙon chicki ni wehnah ti fock, ii ti fock am tuku tureh mundock wa tukui shine mushii chaɗɗa kuma kar wani chack ɗijeni ta pandi aii a shassi mina non chackam dijeni ta ɓarnah ta pandi.